Oji oji kor monche nenkae ka ndip nju kpe yen, nyi wee oka de okpe na nyi kpe ka etek ejit-re Bendeg he, wue ofon monche nenkae yor ono-ra se okor, ehri-ori se oki kpi ekpin-ni monche nenkae ayor a fon-anor. Oki kpi ekpe na ndip-enju ayi a-for-anor, nyi oki ji oji kor moche nenkae ka ndip-enju ahyi. Ndip-enju ahyi kǝn ani ane mma bhi-o kǝn ari ane mma nor-o. Wue okpo ji-o-ji ka jen-na wue oyen monche nenkae yor wue oki ji oji kor-ehye, oru-oru-weh anor na amit njogham anor ojak ka jen oyen monche nenkae ka jen o-mo menghe ndip nju, ohrip oju ori eti-eti mbi afonne bhi manghe. Oyi oji oji kor monche nenkae ahyo afor-anor ka ndip-enju, wue o-mo-mneghe se oji cheme emmanghe okare ndio. Kǝn wue oji ochi, wue ofon monche nenkae nyor wue onora okor, oki beb <noise> oki beb nfene ane mma ayi akpe na ndip-enju anyi mma wue oki ji oni kor a nok akara otak-eti mbi nor, wue fen-ne, onok ojak se oji kor monche nenkae ahyo, oki kor-eh na oyebambinghe ka jen-na, atem a ma mma ata wue eti, ata wue eti nji nor. Oh bu monche nenkae kpe yong, kpe ne-ndum na oki ji oji kor, ari njie-o, ari nne mbhi-o, wue oji oji kor nne mbhi ayor afor-ahnor kandip-enju ahyi se we okor ndum, wue ochibe na ndum ka ndip-enju, wue o-mo menghe se, wue ochibe na ndum, wue o-mo menghe se wue ochim-eh echio. Wue oka yen kpe ka ndiem se tik omong ocheme echo-eh anji afo a nor. Eri se, kǝn we oji-och we okor monche nenkae, kpe ka ndib-eh nju kpe yen kpe nyen, kpe njen-ne yor aka due nsi Bendeghe nji ehnung ekari wa, kǝn doi okare Obasi, Okare agore. Otor atem-ane mma ahyi Okare agore mma ayi ogore-agore atobha fenne ka agore egorem. Ka ohbu chang na chang. Wee oji oji ko monche nenkae, oko moche nendum, wee omomenghe se monche nenkae na yor ne-n dum yor okor anor, okǝn ohbaki nju, wee ochime echoreh-afani-kong. Afani-kong ama ma wue ochime, mma oki chibe ochingha ka mma ofu na egu. Ohbu ndum-owa yor oko-eh, ari ndum yor akpi emmenghe ka biji, wee eh mojoi na oyeba-minghe ofu na egu otoba nti, obiba nti ofu na egu. Ehri nji o kǝna yeh ojak nju ajan o kǝni yeh ojak nju ajan. Ofu ah mbi afor-anor, ngia m osor ah yi afor-anor, eya ndim-mandim orika nju ajan ejen-em. Eri se wue kume, kǝn doi kare Obasi. Kpe wut mma eri ane Obasi ma ekam wut se mma ekǝn ekpin ejit-re ekare Obasi. Kǝn ehba fon akae ma eko-eh, kǝn ehba fon arum ma eko-eh, ekǝni-ndoi, ekare ka agore. Nong ka mme ka biji ehme, nkǝne nyah ehron, mfone-fone ehron nka tor se nyiam-osor ehron, nka tor mme se kǝn o. Nnfin ehron nyi, nyar ehron nyi me nkǝne nkare ndoi ka agore. Kǝn Obasi na abbara, Obasi fen-ne ahba kakem ohboakarem monche nenkae nyor nko-eh nyor akam-me na oyebe-ambinghe yeh fen-ne akam na mme ekor-em. Oyeba-mbinghe obhe se yeh afon ne-ndum yor yeh ako-eh. And ohbu oen ka mba ahyi afo-anor tik eh tob wua. Eki joi ehbia nji oyeba-mbinghe eh mojoi ehbia nji oki kume ofu na egu o mo-nunghe, oyen ehyor na, o yen nde-emm nyi nor. Kǝn doi kare Obasi. Obasi na aki kare-wua monehe nenkae yor ari na efup Obasi. Monche ne-ndum yor ari na efup Obasi yor ohbu oko-ehye, o mofon ofit-ehyo ka nju. Oko nkae, o-mofon ofit-ehyo ka nju. Eka joi se ofit ehyo ohbo joi. Kǝn eri se, ko monche nenkae yor ari na efup Obasi, ko monche-ne ndum yor ari na efup Obasi. Okork monche ne-ndum yor ari na efup Obasi, yor ojor Ochingha ka afan ni-kong ka Ekpin eja yeh aki dang, yeh aki nok ofu na egu se afianikong amafor-ah nor ma we okchinghe ka-mma we oka kpo ching ka-mma. Kpe ehbat-ri ne-ndum, ehbia aji afor anor jit, de-e eka joi ejum nji eh ki yim nong kpe ahcho-ocho-eh. A yong-wua oyong kǝn oji yeh ka ndip-nju ah yi afor-anor? Ohbu we ojen ka mba ahyi afor-anor, fenne oki chibe otok se, atogham-ma, ohbu se mme ehe, ohbu se mme lyhe, mme, kǝn ka we ojen-ne ka ahbor atem-ane ma aka menghe o siri, aka menghe ota wa eti nji nor, we oka menghe ojen ka mba anyi afor-anor. And atem ahma ma we ojen-na na ahbor aka ta wua eti asiri wua se apiri monehe nenkae nyor eh nong ari en nong ari. Yor ne ndum en nong ari en nong ari. So we oki ture biji nobe-nobe. Kǝn ndor okare Obasi kpa. Okǝn dor okare Obasi, Obasi fen-ne tik atong-owa ehyim ekare Abraham. Abraham mono-we aji aji ko nkae asiri nse-owue Abraham, nsi ahba tom n-gban owue, n-gban owue na aji aji kǝn monehe nenkae ahba kare yeh Isaac yor aji tang nkae owue na oyebe-mbinghe ajor fen-ne ka ehbie, ajor ka okae, afanekong aka joi ka oyi-eh. So we nong monche ne-ndum yor onora monche nenkae yor oki ko, ka yenre ka mba nyi monche nenkae ayor a nobe-onor. Otor se ojak oji ko nkae ka jen onor mbi monche nenkae ayor-afor anor anobe. Ohbu eki tana ki nsi, otor fenne ooh, ahnob onor-o, ahrab orab kǝn akpik okpik a, kǝn ari nan o. Oye oji oji ko monche ndum yor eeh, nyor-fa, aji nwut aman em <hesitation> owut ari ekpateme nne, oyere ka mba ayi afor anor ka jen, oyuk-ghi se ari ekpateme nne ojak oji ko ehye. Ka jen we okakgore agore, we oka beb kpak-eh kpak ge we omenghe monche ne ndum yor ohen anor na onor-eji ohbe, na efang eji na baghe ejum eje. Ayi ogbe bi yong, ayi oyim na, ayi ofon ngum etom eti-eh-ti, we ofam se oji oji ko ehe. We omenghe se oji ojen ka mba ayi afor anor, we kukhe ndor, menghe nong oki jen, we ofon monche ne-dum yor oki ko yeh, ofon monche nenkae yor oki ko yeh. O ko eh fen-ne nong Obasi atore aki wa, we oki ko na oyeba mbing, afan-nikong a mo joi na eji nteme.